اتعامل مع الصعاب انو اصغغا - انت كلما تصغغ الشي كلما تتمكن من عندو اكثغ، لان هو اشون مثل بعبع بغاسك ، يعني شغلة اشقد تكبغا اشقد يصيغ بعبع بغاسك ، والا هي ماكو شي مستحيل - اي شغلة تصغغا صغغا تصغغ كبغا تكبغ ، خلصت